أفضل طبعاً الاستكشاف المحيط لأن المحيط فيه حاجات كتير عايشة مع كائنات بحرية عايشة وليها أسرار ونحنا ما نعرفوا عنها حاجة، كل اللي نعرفوه هو اللي ظاهرلنا لكن في عوالم في ح- في عالم مخفي ما بنعرف عنه شي، نحب إنه احنا نكتشفوه ونعرفوا كل حاجة فيه.